Es tristi peru ala final les tieni que salil a cuenta. Si no ruchan algu no se van a movel. I güenu, es lo qu'ai. Afnal, si mos trai cuenta, pos mos movemus. I los muchachus, pos en sin sel competitivu, peru se puei vel la horma de que saquen anguna cosa qu'a ellus les traiga cuenta peru qu'en ralidá pos no sea pa tantu, un ponel, entrás de baldi pala pecina o el cini o cosas assina.